خوشحالي د زړه هغه حالت دی چې انسان ته انرژي، امید، مثبت فکرونه، او ژوند ته د عشق احساس ورکوي. دا حالت کله د یوې خوښې پېښې یا بریا له امله پیدا کېږي. خوشحالي رڼا، موسکا او سپکو قدمونو ته ورته ده.